Dee kiyen kiyen mun pe bise mushere nia se, man <hesitation> ngwan gurum, gwan gurum dee ni, de di mu sak pee po tul, kat mu sak gwan dee, mu sak yi tar ku feer, mu baa mu bwan a tar ku kakapaat ba kume, ko tar ku kakapaat ba ba vel, ko tar ku kume, a mbi so ku ni, nia ku chakni se, akwai mee di pee ku mop di pet ni a gwan rau, gwanrau dee ma, dee di mu sakni a pe poo tul dɨ, gwan rau deeni kwa mun mu put mu put mu katdee ni, ko dayake ni po dom lakam ta ma, amma pak ɗi mwan pe, niaa mbi so ku chak chakku di bam gurum mop yi kyen, yi kyen dee di bam mun kyen dee ni, ni a gwan gurum dee ni, gwan <hesitation> rau dee ni, dang mu ji akwai <hesitation> gwakal chak, gwakal chak dee di kwa ni ka shik, <hesitation> gwakal ku a di mu ki sak gwakal chak dee ni. a nin mbi ku kiyen kiyen ku di mu sak, dang mun ku kuzuk, kuzuk dee ni a ni a mbi ku an ki sat ni dee, kuzuk dee ni, du mu sak kwani, dang mu ba mu ji, mu ji mu le, ba wul mu tu juwal ni di mu so a ni. A ni a mbi so ku chak chak, ku tun mu put mu kat, ɗang mun ku <hesitation> kas, akwai kas pe du mu sak kas dee ni, kwani du mu sak kwani a tar ku feer tit, tar ku poko vel, tar ku feer tit, dang mu baa mu ji tep tar ku kakapaat ba vel, mwase ɗi mu tep kas dee ni mu ji mu dense, pak mop ni bwak mut, pak ba mop ni bwak mut muw, mu ba mu yakal tar ku kume ɗang mu bwak kas dee nimu den so kwa ni a ku chak chak, dang mun ku shuwa kaa. shuwa kaa dee ni, di mu sak kwani dia a pe po tul dee ni, ko mu sak a shit, kwani ba di naa, daa sak dang mu ji mu kiyet, dang mu jak jep <hesitation> ees pe yini kaa takise, ka jak jep ni yini, ba wul kwani mat ta, baa wul se mwase, ɓe mu tep kwani mu le, baa ji wul di, pak mop ni bwak pak ma, mu tep mu den sai kɨbukun tam dang mu bwak kwani, mbi so dee ni mop se, a mbi ku mu kat yi chak kenan, a mbi ku di mu sak ku a <hesitation> toh shuwa ji kɨbukun, shuwa ji kɨbukun, kwa ni ma, ko da yake ni pan ter, baa ji kɨbukun, <hesitation> <hesitation> gwakal, du mu pet ni a <hesitation> gwakal ku mwase, gwakal ku a gwakal mwase, ɗi mu pet shum ni <hesitation> mɨ poo gwen mop ɗi te dangkali, dee ni jee ta a mwase, ba a ku di kiyen muw, dee ni ji ta a mwase ku mop di sak, amma mbi ku kiyen kiyen dee ni mop, a mop dee ni se. Mɨrem dee ni mop, mɨrem, gwakal chak, gwan rau ku gwan gurum, ku kuzuk, ku shuwa kaa, dee ni, ku kas, a mbi ku mu put mu kat mop kɨ sak ni kiyen kiyen kiyen kenan. Mbi dee ni mop kam mu put mu kat pikinkam mu mop di sak, kwa mun jep mu ji mu cigaba ku sak ni, kar ku ji a ku pow ku pow dee ni, a ni a mbi ku an ki sat ni, a ni a gwakal ku mwase, gwakal mwase ku ji dee ni, mu put mu kat dee ni, shuwaba ni ji chak chak muw, ba shuwa kwani ji met chak chak. Ni a mbi mop ku kiyen mop dɨ sak, a ni a mbi ku a tang dee ni, tang dee ni mop yi she pe dee ni, kuma mu put mu kang cini, ku daar, mun kaa sak ni, cini ku daar mun kaa sak mbi dee ni mop har cini se, mu ji mu kang mun a kaa sak jep mbi dee ni mop, pak ki dom ti mu le, dee kiyen di mop di sak ma, ba mop di le ees pe kaa taki di ka muw. Mop di sak ma, mop sa ɓee tu a sɨse, ɓe ka naa kaa gwan dee ni mop ko gwakal dee ni mop, mop disak <hesitation> ko shuwa, mee kuzuk dee ni mop, dee di ka sak, da ka le mee taki yi ni ma muw, ammamwase, ku yilni ji bakar ta mwase, di ka sak a kuzuk, ni ko ka sak ɓe ka jak jep taki dee ni yiniti po ret dɨ. Ba ka ji ka le, ɓe a ni a mbi so ku di ka so ni.